<hesitation> Anjara asan'ny nofy a, fanapahan-kevitra iny ndraika alognany, arakarak'olona siraikaraika, ra ohatra oe tena mino agn'igny izy, de possible ho tanteraka, iny de tonga amin'iny ny fanapahan-kevitra agnanjy, fa raha ohatra hoe olona mande, fa hoany fa hoany, fôna de mety hoe hizaka izy oe sisy dikany aby iny fa karaha oe mampihorohoro fôna e.